<noise> Pos tlamo cuali bicsi yeh non techchibilia duaño, tiene que bicsis cuali, mamoloni cuali, maticchichibaca cuali ca gutzintli tlen cuali para mahcamo techchibili duaño, aha maticpuapuacaca totrastes para mahcao xocuya tle tocomida.